नुन्तन्ग् नकु मबुर्कु तिअरि कलम्नु हगुन् द्जैकिते बिओ गोव्नि जग्र अदपुर्कु होम्थने लकिनेन हयु। मने नकु मरे मुजन्गेन लकिनेन हयु। न तिरि कलम्नु बिदि जग्र अदपुर्कु होम्थने लकिनेन तयु। <hesitation> भ्रन्द सन् न्गिनि गुजुन् तयु न बन्द्र यु सन यु नुकु जग्र अदपुर्कु गुबु यु अम तिनि पेस्त् ए स्पिन्कुरु पुनने हुयु। अर गुजुन् सन यु अदपुर्कु बहयु। भिगुर्कु ओन् लकि अद दज देर् नै। पेत्पुर्कु खम् कलम् तजि मुन बहय्। अबुन्ग् नकु बहय्। भेगेजन्ग् न सन् नै। भेघर् अदपुर्कु लकिनेन नु पुस्ति गुनु। भिबुर्कु एरेक कलम्नु मदुर् कलमु अरो बेको गोवोतने निन लकिनेन हयु।